Karazana lapoaly misy lapoaly pelapelaka sady misy le sy de mandany menaka de anendasanao le raha zegny raha sy de mila menaka marobe, de misy ndreka le karaha jobojobo iny an, raha vao mila menaka maromaro anao an de amin'iny ampiasanao ananjy, de ao koa ny paraigna, paraigna ndreka afaka anendasana kafe an, afaka agnanaovana lamara an, de iny agnanaovano ananjy.